איך ארבעט בערך אכט שעה א טאג, <hesitation> וויפיל וואקעישן איך וואלט גענומען- איך נעם א יאר? איך נעם <hesitation> יעדע מאל וואס ס'איז דא א יום טוב, און נאכדעם <hesitation> אויב איך פיל מיך נישט גוט און איך קען נישט אריינגיין, דעמאלטס נעם- ארבעט איך אויך נישט